arbinii biness gudio badaan issa biness jaba deran isa aminen wonni tok kaba humbi yedeni ta inin bisanin duuge sagalenen nyaatun wonin sun lillah dertua wonisun wo it maren muk dera woit maren akas nyaatani aminen lila bisan faan duga aminen ufin ilalay woin uffira dorg.